Muhim jiddan al iyal biʼellamo al kine walla kan al khasaʼid al biktubum hene shiʼir ihafzuwan finshan kan hafazuwan, fi kalimat bilʼellamowan bil luggan al gaid bi garrum be ha alʼasaid del da, fi kalimat jadida biju biʼerfuhan wa biʼerfu manaʼan wa bigdoro humma kula bistamaloʼan fi kalamun le giddaman kan ille galo humma bas biktubul qasaʼid kula.